أنا انولدت بمصر وانولدت في محافظة اسمها المينيا، وأنا صغير في مرحلة الروظة سافرت إلى سلطانة عمان، وكانت أجواء مرة حلوة في سلطان عمان جلست لحد الصف الثاني عشر بعدين نزلت مرة ثانية في مرحلة الكلية، هذي حياتي باختصار، ولكن أنا أحب كثير مصر وأحب أجوائها لأن هي بلد جميلة.